واحد النهار ضاعت وحد العائلة ديال الطيور المهاجرة من اوروبا لافريقيا ملي كيكون الجو سخون كيمشيو من المناطق الباردة للمناطق الساخنة في افريقيا ومن حظ الطيور هاذي دازت قدام الدار وحطت فوق الدار المهم داك الساعة بديت كتبع هاد الشي هذا واكتشفت في الاخبار انه كيقولو بان ههذه العائلة ديال الطيور النادرة وبانه راه اللي يساعدنا اننا نوجدها ونجبرها ونرجعها للمكان ديالها راه غادي يكون عندو واحد مكافأة كبيرة وبالفعل مشيت كنقلب جبت واحد النمرة ديال التيليفون تما ديال واحد الجمعية ديال هاذ الطيور وهي جمعية دولية واتصلت بهم وقلتلهم بشنو هي البلاصة لي فيها وعطيتهم ومن بعد كنشوف واحد واحد اليومين حتى كنشوف واحد البعثة ديال الاخصائيين وداكشي وتواصلوا معي بالتليفون جاو تغداو معايا في الدار وصافي نحاولو ما امكن كيفاش يشوفو شي حل باش يرجعو داك الطيور النادرة للمكان ديالها وهنا القصة